Kudeta meeɗiino waɗde Cili e hitande ujunnaaji diɗi e teemeɗɗe jeenay. Nden non militeer en laamii ton. Ɓen ngaɗi laamu muuɗun ɓooyɗo. Ɗun woni ko heewaa e waɗde leyɗe Erop kaa fey.